الخدمه اللى تكون فيها خايبة هي الخدمة اللي تكون عندي فيها علاقة مباشرة مع العباد ناضجين الكبار ما نحبش برشا قصة الخدم وما كثرة الحديث ما نحبش تاخدي من المخ والنقاشات البيزنطية معناتها هاديك لا نجم نقبلها من عند الصغير خاطر هداك المخ قاعد يتكون الأسئلة هادي كتخليه يجاوب. اما من شخص كبير منجمش نستوعب على الحقيقة.